﻿Ekyokubanza nimbaanza ninkiserurriirizaho, habwokuba haroho emikutu <hesitation> eyimpuriireho eyibasobola kukozesa kutaahatahirra ebintu byawe bakaku, <hesitation> bakaku how do they call it? <hesitation> Like bakabikozesa mungeri embi okwihamu eki bakwenda. So hati nimbanza nimbiseruriirizaho kuba eyine obuzibu ningihamu musimu then kakuba esobola kuba eyizire ha puroguramu yesimu, kakuba mba ntagimanyire kandi ntagitiiremu ningiihamu.